Si hiaj nej chuhua chuman' nan hiaj 'ngo sin' nej 'ngo ngwii achij, ran' kaan ni ba ka'i riñan koj 'hiaj nej aránj sun nej ngwii taj san'anj riñan kira' konoó min 'ngo koj nubi ataj nej, nej koj rkuache ataj nej nej nej nej ta nej koj ta min koj aránj sun nej hia' kwenta achínj nej, katsi chutan a nabi hiu uta nej uñan ni síj ni o' nej koo sin' ni namin sa' sin' 'hiaj nej, bé ta ba ngwii achij nej koo nej ñan itaj san'anj riñan nej sani ba ngwii ba san'anj riñan, ni ri' nej ránj nej konoo koo nej ba nej riñan sín' riñan sín' konoo ni o' sí kú nej, bé ta ni namin sa' nej ni ta si aránj sun niko nej koj akuan'ni sani, a ná toj ni ninanj koj aráj sun nej belu ataj nej, ni bé ke ta min tunáj nej riñan nej ngwii man toj kuan'ni aránj sunj nej toj koj ta.